Mah, e lengue me piaxan tutte, solo che finoua m'é toccou imprendine mai tante che <hesitation> no gh'é unna lengua che vorrieiva imprende ciù de quelle che za m'é toccou studiâ. L'é ciæo che me piaxieiva ëse bon à parlâ tutte e lengue do mondo, solo che no se peu!